Nyiwo e naftira galaaji maako dow kuuɗe feere feere, arande galaaji nyiwo e ko naftira ɗi, gam hamre e ko naftira ɗi, gam ko kaɓa, ko jaalo banndiiko, ko kaɓa ko jaalo goɗɗi dabbaji, ɓaawo ɗon e ko kutinira ɗi ko gasa.